كنعزل نكون الطفل الوحيد، حيت هكداغدي تكون عندي حرية أكثر. ماغاديش يكون عندي مشاكل ولا نتنافس مع إخوة ديالي، وغدي يكون عندي وقت أكتر مع والديا، و غادي يعطوني الاهتمام كامل ديالهم، والدعم كامل ديالهم سواءا معنوي ولا مادي ، وهادشي غادي يعطيني فرص كتر باش نجح في الحياة